په کوم هیواد کي چې زه را لوی سوی یم، هلته په الماریو کې د کتابونو د ساتلو دود ډېر کم و. ځینو خلګو چې د کتاب سره یې ډېر علاقه لرل، نو په کور کې به یې د کتابو المارۍ درلودل. زموږ په کور کې په دوه زره نهه کال کې ما د کتابو المارۍ ولیدل چې زما اکا زما د اکا د زوی لپاره جوړه کړه او هغه یې په بیلا بیلو کتابونو ورته ډکه کړه. زه شخصا د کتابونو المارۍ نه لرم او زه په کمپیوټر کي کتاب وایم.